Waɗiino nde wootere, roboo fuɗɗii maatude hono ko yimɓe ɓee maatata koo. Nden woni jonkaa so o wii hoɗun woni nafaa makko. Sabi kanko duu, yimɓe ɓee so tampii e ko nafata koo, kanko duu ɗun o haani nafude. <hesitation> ɗum laati jonnka, kaayeefi mawki wonande ɓiɓɓe aadama en